Gny fomba nanova siramamy io. Namboly fisiky aloha, <noise> lafa masaky fisiky iny, lafa mamy soa, lafa lava, tapaha. La fisiky iny amizay andesy amy toera zay any, la fiazy iny la ranony iny mijotso bakany. Lafa ranony avao amizay tavela eo, ranony iny ketrehy. Lafa ketrehy ranony iny, masaky, ampanitsiny. Lafa manitsy amizay ranony iny, iny manjary siramamy io.